والله يجب على الحكومة، إنها إيوة الأولوية للنمو الإقتصادى، عشان نجدر نحافظ على البيئة، لكن لو أعطو الأولوية لل على البيئة ما يمدينا ننمو إقتصاديا ، يعنى المفروض خطوة وبعدها خطوة.